Me matrimoni ideal, mi sun spuzame trente, trente, ënt ël nuvanta, a sun trentecuat ani fa, ades a dicember a fa trente. Me matrimoni ideal al e fe 'na coza molto molto sobria cum a s'dis ën italian, 'na coza trancuila, 'na coza ch'a vada un po bin per tüti però comuncue a ie sempre cuaidün ch'a s'lamenta